Má bankyi na, pwai mbwa tsǝw funǝ kaɓo rǝ, ma ndwa ndza kaɓo nji kǝmbǝ bwai na, ghǝzǝ nai nja dyi nǝ nja fǝ mbǝ bankyi, má tsǝw fai gha, nǝ mbǝ bwai nana ghǝlatitya fanǝw. Má na ndza zǝn na na, má ˈyashigha yá ghum na raghǝ na, wa wajivǝ kulǝ. Mi gha nggyi nǝ gha fǝ kaɓo gha mbǝ bankyi. Sai dai nǝ gha gǝggyirǝ ˈyarǝghum rǝ ghǝngǝ zhai gha fǝ mbǝ bankyi. Mi ƙha ɓaw wa gǝdlatitya ndzǝmbǝ bankyi naisha, pǝlǝtsǝ mbǝ bankyangǝ ma nǝ hya fǝhwi kaɓo kǝla ndwi, dama rǝ mbwa mǝlǝ bankyi na pwa fǝ kaɓo ama naisha mbǝ bankya mma kulǝ gǝdlatityi na fǝhwi. Ta ˈyi ndza ɓa tǝ ndwa ɗa nkwai tsǝw funǝ kaɓo yi mbǝ bankyi mi vǝw gha zha kurǝtǝ gǝdlatityi fǝhwi. Dama pwa fǝ kaɓo rǝ mbwa mǝlǝ bankyangǝ dama. To mi wa kaɓo gha shi nǝ tsǝw fǝ mbǝ bankyi pwa gha gǝdlatityi gha fanǝ rǝ mbwa va nwi. Ani naisha mma na gǝdlatityi mma kurǝtǝ nǝ hya fǝhwi kaɓo ndu mbǝ bankyi naisha gha, pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ pa mbwi ama kulǝ gǝdlatityi naisha ƙha. Má swa mǝla mbu naisha ƙha ra tsǝrǝvǝ na, ma ˈyashigha yá mbu na ra ƙha na, nǝ mbwa dinga gǝggyi ˈyarǝghum tǝghǝna hyi, nǝ mbwa nwa ká ghǝtǝn mma na ɓai ghǝlǝ. Ko wa ndwa tsǝw mǝlǝ makaranta má ko nkwala bankyi mǝla nji má. To nǝ mbwa ká ndu na, to ani dlǝdlǝɓǝ panai mbwa fǝhwi kaɓo mbu mbǝ bankyi ma, nǝ mbwa nwa ka ˈyashi aci hyi rǝ ndza mbwa tsǝw fǝhwi mbu mbǝ bankyi, panai ya nanǝ kimbǝ bankyi naisha ƙha wa mbwa cika fǝfǝhwi kaɓo mbu mbǝ bankyi naisha ƙha, pwa fǝ kaɓo nai mbwa mǝlǝ nǝ bankyi. Anǝ wa nja naisha ƙha mbǝ bankyi nǝ mbwa mma fǝhwi kaɓo ndwi. Wa swanga nja mbwi swu hadlǝn, naisha ƙha. Ama swu panai mbwa mǝlǝ, ama wa nja naisha ƙha, pwa hadlǝnǝ mbwa nggyi nǝ mbwa fǝ kaɓo rǝ pwangǝw. Wa tsǝrǝvǝ nǝ mbwa nwa ká ˈyashi, má hya tsǝw mbǝ makaranta na, nǝ hya tsǝw dlǝdlǝɓǝ swai mbwa nwa ghǝtǝn mbǝ makaranta, a hyi tsǝw dlǝdǝɓǝ ngga wa ililimi shi nǝ hya tsǝw dlǝdlǝɓǝ fǝ kaɓo mbǝ nǝ mbǝ bankǝ má. Naisha ƙha wa nja nǝ mbwa fǝfǝhwi kaɓo ndu nǝ mbǝ bankǝ, ko wa ndwa fai kaɓo nji mbǝ bankǝ. Mi vǝw gha na, kurǝtǝ wa mbwa fǝhwi nǝ ghǝlǝ. Nǝ mbwa mǝlǝ, nǝ mbwa mǝlǝ, nǝ mbwa mǝlǝ, nǝ mbwa mban nǝ mbwa kumanǝ kaɓongǝ nǝ mbwa mǝlǝ thlǝn nǝ mbwa mma kumanǝ kaɓongǝw wo wa gǝdlyatitya fǝhwi, pǝlǝtsǝ mbǝ bankanga. Dama mari mbwa mǝlǝ bankǝ na ka fǝ kaɓo. Ama wa nja naisha ƙha pǝlǝtsǝ mbǝ bankangǝ wa gǝdlyatiti shi. Naisha ƙha sai nǝ mbwa dinga nwa ká ˈyashighǝ, na tsǝw mbǝ makaranta na janga rǝghǝn bankyi, a rǝ ngga dlǝdlǝɓǝ ghǝlǝ mma, nǝ hya dlǝdlǝɓǝ swai mbwa nwa ká ghǝtǝn nara tsǝrǝvǝ. Má ndwa nja ndwa ghǝlǝ na kar nǝ ndwa nkyi, nǝ mbwa rǝ ngga nwa ka ˈyashigha mǝlǝ janga rǝghǝn bankyi. Bankya nja pwa fǝ kaɓowu ama wa nja pwa hadlǝn naisha ƙha mbǝ bankyangǝ má nǝ mbwa fǝhwi kaɓo ndwi. Ghǝzǝ swa shirǝ ya tǝghna bankyi, má bankyi na pwa fǝ kaɓo. Pwa fǝ kaɓo wa nja pwai ghǝlatitya fǝhwi kaɓo rǝ naisha. Ghǝzǝ swa shirǝ ya tǝghǝna bankyi kimbǝ na yakya mma, pwai mbwa fǝ kaɓo zǝ rǝ, pwai gha tsǝw fai kaɓo gha rǝ ƙha ra tsǝ. Má bankyi na, pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ wa mbwa nggu shi, mbwara janga shi rǝ ghǝna bankyi ghǝtǝn na mǝlǝ thlǝn kimbǝ bankyi, tǝ ghǝna compǝta ghǝzǝ kyikya mbwara mǝlǝ janga na rǝ ghǝna hyi. Mi ndwi mǝlǝ jangaw na ndwa tsǝw mǝlǝ thlǝn mbǝ bankyiw. Ghǝzǝ swara mǝlǝ tsǝrǝ Nǝ ndwa shirǝ kimbǝ ndza pwai ndwa fǝ kaɓo zirǝ, má tsǝw fai kaɓo nji mbǝ bankyi ani ɗa mana wa ya fai kaɓo mbǝ bankyi pwa gha gǝdlyatiti gha fan nǝ má. Sai nǝ gha nja ndwa gǝggyi ˈyarǝghum rǝ ghǝnangǝ, ndwa dlǝdlǝɓa ka ˈyashighǝ mma, má hya tsǝw mbǝ janga na, tsǝw mbǝ makaranta na, nǝ hya tsǝw dlǝdlǝɓǝ swara tsǝrǝvǝ. A hyi mǝlǝ ndza ɓǝɓai má, nǝ hya mǝlǝ ndza ndǝ ndǝrǝ, a hyi kǝlǝ swo ndu ma, ma ɗara ndwi nǝ nja tsǝw dlǝdlǝɓǝ swu mbǝ makaranta, nǝ nja tsǝw ghǝghǝlǝ swunǝ mbǝ bankyi, ngam wa nja kumanǝ thlǝna bankyi nint mma ɓai kimbǝ ndza. Wa nontǝ ndu shi na mban tsǝw ɗantǝghǝ kaɓo nji, nǝ ndwa kwarǝ va ká ndwa ɗa ˈiyiˈiyiw. Nontǝ ndu nǝ nja tsǝw ɗantǝghǝ nǝ nja tsǝw dǝ́. Nkwala bwayi nai mbwa dan tsǝw ɗantǝghǝ ba kwa. Má bankyi pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ, mana ndza zǝn na wa mbwa kwarǝ pwai mbwa ghǝlǝ kaɓo rǝ, ɓa na fai mbǝ bankyi kikirǝ hadlyi gha kurǝtǝ mbu fǝhwi nǝ ghǝlǝ, ɓa na ɗana nǝ gha fai mbǝ ghyi, kikirǝ hadlyi gha wa gǝdlyatityi sǝghǝ dlyihwi kǝla gha, ɓa na fǝ mbǝ bankyi pwai mbwa fǝ kaɓongǝ rǝ gǝdlyatityi ma ka dlǝra kwai ɓaw, ma bankyi na pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ wa mbwa nggu shi, ama naisha ƙha ma wa gǝdlyatityi shi mbǝ bankyi na fǝhwi kaɓo ghǝzǝ swa shirǝ ya tǝghǝna pwai mbwa kanǝ bankyi pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ, ghǝzǝ na shirǝ ya kimbǝ na ɗǝya, shirǝw swi. Pwai mbwa kanǝ bankyi pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ, wa shi ma, ma ndwa tsǝw mbǝ bankyi tsǝw fǝ kaɓo na, anǝ tsǝmǝ mbu bwayi rǝ vapunǝ gha na hwi gha kǝlǝ kaɓo ra tsǝw mma. Pwai mbwa tsǝw fǝ kaɓo ra mma, mbǝ bankyangǝ mma. Má gha tsǝmǝrǝ mbu bwayi tsǝw mbǝ bankyi zha tsǝw fǝ kaɓo na, wa gǝdlyatityi nanǝ swai gha tsǝw mǝlǝ mbǝ bankyi, kambǝragha nǝ hya rǝ fǝhwi ninta kaɓo kǝla gha. Má gha tsǝw fǝ kaɓo gha mbǝ bankyi nǝ gha ndza ndwa hǝhakǝlaw rǝghǝn kaɓo gha, anǝ ɗa mana a a má fai kaɓo naya na, ma gha tsǝw kǝlǝ mma na, nǝ mbwa shirǝ pana tsǝw kǝlǝ gha mma, ma gha tsǝw fǝ na wa ndwa hu gha shi nǝ nja tsǝw nǝ pana tsǝw fǝ faila gha, nǝ nja rǝ mbǝra gha nǝ nja rǝ fǝhwi nanga kaɓo ma. Má bankyi dama pwai mbwa fǝ kaɓo zǝ rǝ. To má gha tsǝw fǝ kaɓo zhá nǝ gha ndza ndwa nggwi nggyi ghǝn fǝ kaɓɔ aci gǝdlyatiti rǝ fǝhwi kǝla gha. Nǝ wadzǝ nǝ ndwa ndza rǝghǝna kaɓo. Ma gha tsǝw kǝlǝntǝghǝ kaɓowi, nǝ gha tsǝw nǝ wadzǝ aci gǝdlyatiti nanǝ nǝ hya rǝ tsǝw dlyihwi kǝla gha. Má bankyi na, pwai mbwa fǝ kaɓo zǝ rǝ wa mbwa nggu shi, wa mbwa nngu shi má zhai gha dzaghyi mbǝ bankyi ma, wa mbwa nǝ ghashi nǝ mbwa nǝnǝ vǝ gha aci rǝ ndza wanǝ dzaghyi nǝ to swai mbwa rǝ fǝ kaɓo nǝ. Pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ bankyi, wa tsǝrǝvǝ mi wa kaɓo kǝlaw ndwi bwayi na mbǝ bankyi tsǝw fǝw ndwi. A ghǝzǝ swa shirǝ ya swai mbwa kanǝ bankyi kimbǝ na yake mma. kimbǝ na bankyi mma, mi wa ndwa nggyi shi nǝ zugha nja konkwala bankyi na. Ka mban tsǝw nǝ gha ɗa mbǝ makaranta nǝ gha trsǝw dyi ninta cosai mbwa janga ngga bankyangǝ. Má tsǝw mǝlǝ janga gha rǝghǝn bankyi, mi wana nggyi nǝ zughǝ gha kumanǝ thlǝna bankyi na karǝ kǝla mbwi. Nǝ nja rǝ ndza ndwa tsǝw nǝ kaɓo mbǝ bankyi. Ndwa tsǝw mǝlǝ thlǝn rǝghǝan kaɓo mbǝ bankyi. Ƙha ra tsǝrǝvǝ, a ndwi ɗana a a wa zughǝ ya nggyi nǝ nja mǝlǝ thlǝna bankyi, ghǝi kǝlǝ zughǝ gha rǝ pwai mbwa janga. A cosa ngga mǝlǝ thlǝna bankyi ma, má ndwa nggyi nǝ zugha nja thlǝn mbǝ bankyi na, na nngu kaɓo pwa nggu kaɓo na, nǝ zugha nja tsǝw nǝ nja tsǝw janga <hesitation> cosǝ nara tsǝrǝvǝ nǝ mbwa mǝlǝ thlǝn nǝ mbǝ bankyi. A ndu ɗana a má zughǝ ya na, mǝ thlǝna bankyi na nggyi ya nǝ nja mǝlǝ, pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ má, mi wa ndwa nggyi nǝ zugha nja mǝlǝ <hesitation> pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ nǝ nja tsǝw nggu kaɓo na, to nǝ zugha nja tsǝw janga ninta cosǝ ngga bankyi don wa cosǝ shi daw-daw nai mbwa mǝlǝ zhai ndwa <hesitation> wa ndwa gwi, wa ndwa kumanǝ ɗalaiwarǝ mbǝ pǝla nji na, ka mban kǝlŋdu nǝ mbwa ɗa mbǝ bankyi, nǝ gha mǝlǝn nta bankyi ƙha rǝ mbwa bankya kumanǝ na ghǝrǝ thlǝnǝ, sai ɗa rǝ hya janga rǝ ninta cosǝ ngga bankyi, zhai hya sǝghǝ ndza mbwa mǝlǝ thlǝnǝ mbǝ bankyi. Ƙha na shirǝ ya konkwala sai mbwa kanǝ bankyi pwai mbwa nggu kaɓo rǝ. Wa mbwa nggu shi, wa mbwa nggu kaɓo ra shi pwai gha tsǝw fǝrǝ. Má lokacai gha kǝlǝ ma wa mbwa nggu shi, nǝ gha kǝlǝ sarǝ, ma gha mbara kǝlǝ sarǝ babalǝ mma na, to ma ninta na ghai zǝma ndza ndwa nggwi. Don wa mbara sarǝ mbǝ pǝla <hesitation> ká yan bankyi. Ƙha swai mbwa kanǝ bankyi ghǝzǝ na shirǝ ya. Kimbǝ swai mbwa kanǝ bankyi naisha ƙha <noise> mi wa kaɓo kǝla gha na fǝ mbǝ bankyi na, nǝ gha tsǝw nǝ gha yiw panai mbwa panai mbwa fǝ mi ghǝi shirǝw panai mbwa fǝ kaɓo mbǝ bankyiw, nǝ gha yiw na, ndza nǝ mbwa fǝ kaɓo mbǝ bankyi wana nggyi nǝ gha fǝ kaɓo gha mbǝ bankyi. Anǝ nggyi nǝ dlǝra kaɓo gha mbǝ ghyi mi wa kaɓo ka lǝ gha nǝ dlǝra mbǝ ghyi má. Mbǝ ghyangǝ ma gǝdlyatiti ma ɓa dǝntǝghǝ ghya ndu ɓa fǝhwi kaɓo. Ngǝɓa mbǝ bankyi ma gha tsǝw fai mbǝ bankyi na, wa mbwa mǝlǝ thlǝn shi rǝ ghǝna bankyi na nggu kaɓo, ghǝtǝnǝ thlǝna hyi nggu kaɓo thlǝna hyi. Má gha tsǝw mi wan nggyi nǝ gha kǝlǝ ɓa hyi kǝlǝ kaɓo nǝ hya vǝla ká gha. Kaɓo rǝ gha ra kǝlǝ tsǝw, ma ɗarǝ gha nǝ gha dlǝra mbǝ ghyi na kulǝ gǝdlyatiti na mban dǝwntǝghǝ hyi nǝ za fǝhwi kaɓo. Ghǝzǝ swa shirǝ ya kimbǝ swai mbwa kanǝ bankyi pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ. Wa mbwa nggu kaɓo ra shi nǝ gha tsǝw fai mbǝ bankyi, mi wa kaɓo kula gha bwahyi na fǝ mbǝ bankyi. Mi gha nggyi nǝ dyi ko kaɓo na gha su su su gha nǝ ka mban tsǝw dyi nǝ gha ɗa mbǝ bankyi ka mban vǝlǝ nǝ bankya ɗa ka gha, ma mbwa mǝlǝ thlǝn mbǝ bankyi wi nwa ka gha panai mbwa kumanǝ kaɓo na tsǝw mǝlǝ luma nǝ ko na tsǝw lǝlǝrǝ swu gha nǝ lǝrǝntǝghǝ. Ká mban dlǝw kaɓo ra nǝ gha ɗa mbǝ bankyi. Wa mbwa tsǝw nu sha ká ghá panai gha mǝlǝ nǝ gah tsǝw dyi ninta kaɓo mbǝ bankyi. Má thlǝna bankyi na, nggu kaɓa thlǝna mbwa mbǝ bankyi, ma gha tsǝw kǝlǝ kaɓo gha ká mban kǝlǝ kaɓo gha nǝ hya vǝla ká gha. Mi ghǝi shiriw panai mbwa tsǝw kǝlǝ kaɓo wu, ka mban shi yiw nǝ gha ɗa kǝla mbwara shirǝ panai gha tsǝw kǝlǝ ninta kaɓo má gha tsǝw fai mbǝ bankyi. Ani dinga dlǝra kaɓo mbǝ ghyi ma, ka fǝ mbǝ bankyi tǝ mbwa mǝlǝ bankyi. Pwa fǝ kaɓo ghǝzǝ bankyi, ghǝzǝ na shirǝ ya. Pwa tsǝ fǝ kaɓo zǝ mi gha nggyi nǝ gha dlǝdlǝɓǝ pwa tsǝw fǝ kaɓo wu sai mbǝ bankyi. Má gha tsǝw fai kaɓo gha mma, mi gha nggyi nǝ gha shirǝ panai mbwa kǝlǝ kaɓo sarǝ mbǝ bankyi. Nǝ gahtsǝw mbǝ bankyi ma nǝ gha tsǝw yiw panai mbwa kǝlǝ. Wa mbwa mǝlǝ thlǝnǝ mbǝ bankyi nwa ká gha panai gha mǝlǝ nǝ gha kǝlǝ kaɓo gha nai gha ra fai. Má bankyi na pwa ndǝrǝ zǝ pwai mbwa fai kaɓo rǝ nǝ gǝdlyatiti. Gǝdlyatiti mbǝ ghya ɗarǝ bwayi, ma gha tsǝw mbǝ bankyi gǝdlyatita shiw, don má mbwa shi ghǝtǝn na mbwa dlǝra gǝdlyatiti bankyiw. Pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ bankyi mi wa kaɓo kǝla gha na fǝ mbǝ bankyi na, nǝ gha tsǝw fai kaɓo gha mbǝ bankyi aci gǝdlyatiti kǝlǝ hwi mbǝ ghyi. Asali pen fa mǝlǝ bankyi rǝ na pwa fǝ kaɓo zǝ, pwa fǝ kaɓo ninta nai mbwa mǝlǝ nai gwamnatiya mǝlǝ kambǝragha nǝ mbwa rǝ ka fǝ kaɓo rǝ pwangǝ nai gǝdlyatiti aci gǝdlyatiti rǝn ka sǝghǝ kǝlǝ hwi kaɓo kǝla mbwi. Ghǝzǝ pwai mbwa mǝlǝ swai mbwa kanǝ bankyi. Ghǝzǝ na shirǝ ya pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ. Ndǝrǝ ndǝrǝ bankyi, má bankyi na, ndǝrǝ ma swai ya ndǝrǝ bankyi na, pwai ndwa tsǝw fǝ kaɓo nji rǝ, aci gǝdlyatiti ghǝlǝhwi. Ghǝzǝ na shirǝ ya swai mbwa kanǝ bankyi. Don wa mbwa nggu kaɓo rǝ pwangǝ, ka mban fai kaɓo gha nǝ gha ɗa nǝ za, nǝ za nggyara rǝ pwangǝ ghǝlǝ mban ghǝlǝhu. Má bankyi na, pwai mbwa nggu kaɓo rǝ ghǝzǝ na shirǝ ya swai mbwa kanǝ bankyi. Bankyi pwai mbwa nggu kaɓo rǝ. Má ɗarǝ gha nǝ gha rǝnga dlǝra mbǝ ghyi má mbǝ ghyi na kaɓo mbǝ nja mbǝ ghyiw. Ngǝɓa ndwa kǝlǝ tsǝw mbǝ bankyi pwai mbwa fǝ kaɓo rǝ. Ma bankyi na, pwa fǝ kaɓo zǝ.